<hesitation> bal cuá zí plat´ ní runbé, plat´ loo záah, plat´ gweuú chi cun plat´ bïëx, plat´ bïëxní rcaën ni rac´xioobgyín, te plat´gweuú chi ni riu- ni riuza cald, riu chilani gac´gan cwezní. Ra plat´ looza chi ni raáh raní za getgú, zaáh záah getcuny zaáh, ni queity, ni queity rquinydí ni queity zhíidí.